<hesitation> when a comes to oil cooking oil I think leh me name abor three wor I can really eat and enjoy in different different type of foods neh first ley palm oil wor we call in liberia here ray oil, ray oil is produce from ley palm tree palm oil you can use it to cook your torborgee you can use it to cook your cassawor lee it’s from ley palm tree yeah a manufacture from ley palm tree another oil I know abor palm kernel oil liberia here we get palm kernel oil ley seed from ley palm a can produce oil palm kernel oil yeah it’s sor oil that ley can use to look you can eat ley with your dry rice a different from ray oil yeah ray oil pah a ray but ley ley palm kernel oil here ley can produce it from ley ley- ley- ley- ley seed of ley palm kernel yeah palm kernel oil then we get another oil again we can eat ley coconut oil ley dry coconut a can produce oil the sor process a can go through to produce oil and ley coconut oil a different from A different from ley palm kernel oil and a different from even ley ray oil ley coconut oil a produce from coconut ley dry coconut ley get a process in which ley can pass it through a can produce oil and la oil you can use it to cook ayy yah you can use it to cook different different food neh you can even fix your lay dry rice you waste small over a you eat ley another oil me I know abor la ley white people oil wor we can call argo oil or ley olive oil neh yeah la one the pah la ley american people oil where ley can bring here from different different country neh la one the too we can cook with a yeah la oil a different from ley palm oil a different from ley coconut oil and a even different from ley- ley- ley palm kernel oil seh yeah la argo oil oil in liberia we can call it argo oil la one nor ley oil wor yeah most people can use to fried leh fish neh ley use it to fried kala use it to fried cookie and thing neh la most so la- la- la oil the most people can really use to cook yeah ley argo oil but ley get other type of oil neh too oil neh like Yeah oil neh like palm kernel oil ray oil argo oil I think la ley few oil neh I know yeah you- another oil I can remember again during ley liberia civil war u <hesitation> ley un people use to bring it in ley country ley crystal oil yeah wor use to be in ley tin neh too during ley liberian civil war wor food bayney wor hard but in coming in ley country again I think la ley un people can share a with ley country neh where fighting war and other thing neh yeah la crystal oil a can you can’t see a again I think la some mor ley few cooking oil neh I know abor la yeah we can really eat and cook our food with.